<hesitation> eo mani von, kiu eo to iu rakah no sih, eo subuav apa iu matop ina iun, tengteng ama o vapa iun, koman a iun si mas toa vaviah non, koman a hoskuk, ma gaden flower, ma ma kiu apa iun veh. Ear ve o subuav to nat ror a rare vapa matop ina iun. <hesitation> meh kiu pet eo to iu rakah ino sih, no pa kiu kaukau, teng ror a kaukau, ear si mas te meror a tah en apa iun. A family si gon na antoen non a tah en. <hesitation> meh tah pet, a kiu eo to iu no sih, a sopsop pupui ama o a teng ama o, ma tah hop po kua. Mea tate apa nohnoh ama tah en. Tah en pa iun si mas viah non, a vamaken aviah bat ror a family pea iun Mea toa pet bat pa matop ina ma si rapun pear ve von. I a kiu eo to iu pok akah ino sih. Eo to iu oah bat no si mani von. Meh tah meh kiu pet, ep ine teye to ong ma, a naban to no rema pa mani von, te me a tate apa va'en ra'oer. Va'oe ra'oer bea te meno a noh tayiah to hio non. Ka nohnoh ka va'en ra'oer. A tare bat ama tate viah veh. Em, i ama tate eo to iu vaviah no iu rakah no sih. Pa pop pe eo mani von. <hesitation>